jʊ mə swɨle ja nə kumsilyo kanjəlo yo. Nan gun nə kumsili mə swɨle nya. kʊn mwaan n ja. Na yo mə swɨle nya kwati janga wʊni kebɔ wʊni ja gagai, kwati janga wʊni ja nuga nugayo. Nan nya nɔ yo ja nəngɔ mə jatə kʊn mwaan mi tənoi jʊ mə swɨlei kowanne kumsil a yəlam jʊni ya mə tika bʊtɔmile nəngəni kʊn mwaan jəbɔ kwati janga wʊni ja nuga nugai kanjəltini nɔ yo.